wadi nala ina bida na lekabuɗu zaƃa jam jam fa azunau nawala giza fanau nau nawa latumu abo asku kannau kadisi ka zafanau mala tumu mu walankaye malamaya ƙwayinmu wa lanka mala tumu gitarab jetu mu semiya muwata tumu gita rab jetumu zafanau dikaka ƙwayinyi nama dikanau nama dikanau ƙwayin nau to semiya miyan ka yaƃe kan ni muwallak tumu to sewa waluka ƙwar tini memafanau danan nanan ka han kalibai muein yaƃi kannimi en yaƃi kanni to ee muwa lanta asku to mayaka ƙwa yinyi muma yanka ƙwa yinyi kuma to ƙwayinyi dukamuninannan mala duka mu na ai to kuma akata miya kalada kamu kau na kuma kaɗa fena bai to sena tamene to aka tamiya nala uzuri ka ƙwayinnau kuma sena dafkau to akata miya naka ɗafakau dikama ƙwayintikafa almama ƙwayimau aidika ai ƙwayinnau muwa lanka mayan ƙwayin ka dikau abo asku to askuna muwalanka bo asku ayan ka ƙwa yinyi. Toɗi aiƙwayi tala aldifutukau ai ƙwayinnau ta ladajifu tunau to hindu muwa latu mu malantumu to he seƙwarau muwa lantumu ƙwarau tomiyama mala ina ance to miekaza oh miya shindu muwalantumu agibol mushin dan kaye muwalantumu agibal malashin datanka tagibol ƙarfe inbad kabadu to mushin dan kaye malatumu aƙwaro se ƙwar tabal se ƙwarta miya segi tarakin muwa lanka girakinyi kuma to ma mutau neka yese segi ta emma mata ramto catta miya to can ƙwa cokobo ƙwalta mala tummana tomi yamala ina abi ah to etimuwa lantumu mana bikam mala ina miya alana agirab Jenau ankuni miya ankuni asabar hindu mu walatumutu miya mala ina abice bicekam miya mala ina miyamal ina shindu muwala tumu dato todan walan tuma mana tohindu muwala tumumana muma muwala tumu.